المكان اللي أعيش فيه، فيه حوالي تمن نوافذ تقريباً. عندي نوافذ في كل غرفة تقريباً، زي غرف النوم، والصالة، والمطبخ. في بعض الغرف، النوافذ كبيرة، تدخل كمية كبيرة من الضوء الطبيعي، وهذا الشي يعطي شعور بالراحة والإنتعاش في المكان. مثلاً في الصالة، عندنا نافذة كبيرة تطل على الشارع، وأنا أحب أفتحها عشان، أستمتع بالهواء الطلق، والضوء الطبيعي. كمان النوافذ بتساعد على تهوية المكان، خصوصاً في الصيف.